Ireto avy ny biby haingam-pandeha indrindra: voalohany ny saka, ny liona, ao ihany koa ny vorona sy ny trondro ary koa ny soavaly; ary ireto avy kosa ny biby miadam-pandeha indrindra: voalohany ny sokatra, ny akoho, ny <hesitation> ny fanday.